Iniva kundi pandu wakunde au vakundi kuliko ikwi kuliko ikunda anivu vakundi kundwi kwasabu ya tabia safo na mwendo wafo wekundwa na vandu yakwambava ivo ukundwa li au- aukunde kwete tchwiwozeka navo kunde vo ili vifu taitichwa fo kundwa na vandu nafuulu kunde hevandu mazishwa vandu wa mungu voosapio